अगर आपण चूरा तो अगर आपण खाले से अपने हितै की हान नही होती। अगर अपने जब खाच। तो कर अपने ही कम नमक खाएं। घलसुन, नमक का हानिकारक जो सेद नमक है। अगर आपन खालसन तो अपने हितै से हानिकारक नही रहा पोष्टिक भी रहेगा। अगर आपन खाते आपन बीमारी, बीमारिया भी नही होती। ना आपन बीमार भी नही होंसुन। आपन तबियत बाहर से।